Ман бештар душро интихоб мекунам, зеро он зуд, тоза ва қувватбахш аст. Баъд аз рӯзи дароз, оби гарм тамоми хастагии маро мешӯяд ва ҳисси тозагӣ мебахшад. Хаммом хуб аст, вале вақти зиёд мегирад ва ман на ҳамеша фурсат дорам. Душ ҳам қулайтар аст ва ҳам сарфакорона.